Aya, kongoi mising <hesitation> amitwogik chata che achame <hesitation> anan ko amitwogik che chokoi chaame yekakilecho a- a- a- aamwa notok aame ko kimyet ak ingwek, netai amache amwa akopa kimyet <hesitation> ak ingwek, ko kimyet kopunu peek, ko peek kekole, ako mamache mameche keyachi paishonik chechang mising, kiyachini paishe paishonik <hesitation> che cheng'ering'en ako <hesitation> kechop kechop kora koo koma ma- ma- ma- mamechei tukun chechang, meche peek kityo ak pek chatak ak kekurkuren ako akorur kimyet, ako <hesitation> akeere ale nyumnyum nepo kimyet mising amu ngepa mastap rapishek ko- ko- ko- ko- komu komukaskei ke- ke- keaal akomukaskei keng'et nini, akomukaskei ke- kechop, aya nepo aeng ko ingwek, <hesitation> ingwek komuch ikool eng' imbaret ng'ung, ipati imbar kitikin akikool ingwek, ako <hesitation> ma ingwek ko kiy nepitu atkan tukul ako mauui, ako ma ma- ma- mache chepkondok chechang mising seke inyoru <hesitation> ing'wek, ako ikole eng imbare ng'ung, ya imache ichap iwe pipuut inyichop ako kakoeek kakoeek sawa, kongoi mising.